ايا كي هدات العاصفه، ال- اللي يخدمو على السفينه هاذيكا هبطوا للشط. <hesitation> بقاو يسألو في بعضهم، ما تعرفش أنت الجزيرة هادي، ما تعرفش البقعة هادي، ما حدش عرفها، يايخي قاللهم <hesitation> الكابتن متاع <hesitation> السفينة، <hesitation> ما نمشوش ل-لبلاصه ما نعرفوهاش، بقاو مع بعضكم ونحاولو نلقاو <hesitation> شكون يسكن هوني ونسألوه شناي اسمها البلاصه هادي.